اذا نغيد نخبز كعكة بسيطة ، نحضغ المكونات اربع بيضة ، ثاثي فنجان شكر ، نص فنجان زيت ، فنجان ماي ، كيس فانيلا أو هيل حسب الرغبة ، كيس بكن باودر ، خمسي فنجان طحين ، نخفق البيض ونضيف الشكر ، ونضيف الماي والهيل والفانيلا عليهم ، ونضيف البكن باودر والطحين مع الخفق لما يصيغ خليط ونخلينو بالقالب وبالفغن.